Abazaire baine kuyamba abaana baabo kwetantara ebikoosi ebibi obu nibabagonza nibabeegesa engeso enungi nibabahabura nibabaha ebyetaago ebikwetaagisibwa kandi nibabaha n'emirimo rundi nibabeegesa emirimo nukwo beetantale okweteerana n'ebikoosi ebibi

Abantu omu Uganda nitusobora kukora binu ha kwetangira oburwaire bwa siliimu kuraranga okwerinda n'okukozesa obupiira obwaizire obwa kalinda-bwomeezi hamu n'okutahinduraniza abakyara

Obulemeezi bwingi muno obu turukutangatangana omu kukozesa ebiiruka ebya kayoora ahandi noosanga nibabanyiga muno numugenda mwefuutiikangaine ahandi noosanga abandi mbaba barwaire mbabatanakira n'ebintu ebindi nk'ebyo

Habehoga obwire omu masomero obw'okwegesaho abaana ha kintu eki eky'okutamu ekitiinisa abantu n'ebintu b'ihanga kandi n'omu maka naho habehoga obwire abazaire babalizeege abaa abaana baabo ha kintu ekyo n'omu byaro nikyo kimu nukwo bakule bati

Abantu abaine akahuka kirungi kubeekambisa kugendaga mu irwarro n'okumira emibazi yabo mu bwire n'okwegonza bakaleka kwenoba n'okulya ebijuma n'okunywa amaizi

Abazaire baine kuhana abaana baabo obu nibabooleka ebizibu ebiso kuruga mu bikoosi ebibi kandi nibabooleka omuhanda omurungi ebi ebirungi ebi basemeriire kukora kurora baaba baana barungi kandi b'obujunaanizibwa mu ihanga

Habwokuba boona baana kandi nk'abaana boona baine obugabe bukwingana obugabe bw'omwojo n'obugabe bw'omwisiki nubwingana habwokuba omwojo eki akukora n'omwisiki naakikora kandi ebi bakukora emirimo yabo yoona neesemerra mbasemerra kuba basomere

Ebitongole ebitali bya gavumenti nibyegesa abantu eby'engaro byeteeraniize ebitebe ebitali bimu na bimu kukoragana hamu nukwo basobole kweyimukya kutunga sente

Ihanga ihanga lisemeriire kuteekaho amasomero ag'abaana abo abalema nukwo nabo basobole okuyambibwa ha rulengo rwabo

Kintu ky'omugaso muno okugema abaana habwokuba obu bakuba bagemerwe nootangirayo endwara mukaaga ezikwita abaana bakyali bato obu bakugemwa nibakura kurungi batakutalibanizibwa endwaire ezo ky'omugaso muno kugema abaana

Ekintu eky'okubanza abazaire eki baine kukora nukwo kutwara abaana mu masomero bakasoma aho bai mbaija kuba babatangiire kurubata n'ebikoosi ebibi kandi baine n'okub n'okubahabura beerinde habwokuba obu baraarubata n'ebikoosi ebibi abaisiki nibaija kutwekwa n'aboojo nibamalirra babatwaire mu nkomo

Abaana abanyakwina obulema ha mibiri yabo nitusobora kubakoonyera omu masomero omu mulingo nka gunu okwegesa abaana bataahi baabo okubakoonyera nambere barukuba balemerirwe kandi n'ebiikaro byabo ebi barukugenda kweyambiramu nibisemerra kuba by'embaganiza kuruga ha biikaro eby'abaana abanyakuli boomeezi nukwo nabo basobole kwegonza barole ngu bantu b'omugaso mu ihanga

Kovidi obu yaizire ekacumbagiza ekicweka kyaitu muno habwokuba noosanga abaana abandi nk'abaisiki bakeerekera n'okusoma baagenda baaswerwa aboojo baayerekera n'okusoma baagenda baatandika kukora emirimo etali emu n'emu abandi baagenda mu bulimi abandi baagenda mu buliisa abaana abandi kikabaleetereza n'okusigara mu bitebe

Omwebembezi w'ekicweka nuwe ateekaniza omukoro gw'oku aa naaraaliza omukuru okwija mu kicweka kyaitu nukwo akamuhanurra ebikugenda omu maiso

Hasemeriire kubahoga enyegesa ha byaro n'omu masomero <noise> ha buli rulengo rwona kurora ngu buli muntu asemeriire kuha mugenzi we ekitiinisa

Abeebembezi nibatugabira amaizi hanyuma mbatuleetera obuntu obw'okuteekamu kasasiro nukwo ekaleka kujanjaara

Obutumwa obu nsobora kuheereza omuzaire owaine omwana ow'obwojo nubwe ngu omuzaire ogu naasemerra kukwata omwana ow'obwojo ogu akamwikaliza akamwikaliza akamugambira ebizibu ebiri mu bisimba kandi biki ebisobora kurugwamu kasinga aikara omu bisimba

Omukutu gwa kalimagezi gunu kugukozesa omu mulingo omurungi nikisemerra okukorraaho ebintu ebinyakusemeriire kukolerwaho hatali okukorraaho ebintu ebitasemeriire kukolerwaho kukira muno abarukwoleka ebisisani byaitu ebyo ebaana barukurora noosanga abaana nibeegeraho engeso ezitali nungi mbeegeraho kurwana mbeegeraho kubaza kubi mbeegeraho kujwara kubi na habw'eki ntusemerra kukorraaho ebintu ebinyakuli birungi nukwo abaana baitu obu baraaba nibabirora basoble kwegeramu ekintu ekiraabombeka kukira ekiraabasiisa

Omu ka yange ndinda empunu ndinda hamu n'embuzi ndinda n'enkoko

Kikuru kukeehya ha sukaali ei turukunywa nukwo tusobole kwetantara endwaire ezimu mu mibiri yaitu nka sukaali

Omuntu owaabiihabiihirwe ayehurra kubi muno habwokuba naaba aine encwamu endi obu okuba omubaliize amazima kandi n'obu okumubaliza nabwo naakora encwamu endi kandi ayeyijukya muno habwokuba aba amazire kukora encwamu ey'ebisuba ebyawe omubiihabiihire

Ha mpero ya wiiki nkira kugenda kusaba rundi kuramya kuteekaniza ebizina kucakaraho kwegonza n'abantu bange

Engeso y'okutamu abantu n'ebintu ekitiinisa neesobora kwegesebwa eti abaana rundi abantu kubasorooleza hamu nk'omu maramizo mu masomero mukabakungaanya mukasobora kubeegesa kiki eky'okukoora kweyuna abantu abakuru n'ebi bakukugambira

Mu Uganda nitusobora okwombeka amasomero aganyakwine ebintu ebirukukoonyera rundi ebirukwanguhyaho eby'enyegesa y'abaana banu abanyakwine obulema nukwo nabo bahurre nibeegondeza omu kusoma kwabo omu Uganda

Omwebembezi aine kuhuuliiriza abantu be habwokuba abantu abo nubo baamutairemu obwesige kakuba atabahuuliiriza abantu abo nikibakora kubi kandi nibamwihamu obwesige aine kubahuuliiriza kandi akabakorra eki ekiyabaraganiize kubakorra

Abantu ab'omu kicweka kyange amakuru bagaiha ha rreediyo ha tiivi nabo bonka bagenda nibagambirangana ekikuba kigwire mu kicweka kyange omu omu naagambira mugenzi we ntwesanga itwena tumazire kumanya amakuru ago

Ebikoosi ebibi nibisiisira kimu okwega kw'omwana obu hanu ninkuha nk'ekyokurorraaho ekikoosi ky'abaana abakunywa enjaahi ekikoosi ky'abaana abakunywa amaarwa na habw'eki omwana owaakukora ebi ebintu ebitukweta ebikoosi ebibi omwana ogu tasobora kweyongezaayo okusoma

Mu bwire bw'enjura habayo enkuba emigezi nyingi ebisaabu ekisaka kiimuka muno n'oburwaire obukuletwa emibu bukanya

Pikipiki hamu n'obugaali nibyo ebiiruka ebikukira kweyambisibwa abantu ab'omu bicweka byaitu biro binu habwokuba obugaali na pikipiki nibyo ebiiruka ebirukwanguhirwa abantu kandi n'omu bigambo bya sente nibyo ebiiruka ebikutundibwa sente haakire ntaitoho kusigikirra ebiiruka ebindi

Ebihimba ebi tuba tugesire tubiteekamu kapulisasi tuteekamu n'iju tuteekamu na tuhondahonda n'amatafaali tugateeka mu bihimba nukwo bireke ku kuhukurwa kandi obuhunga obu tuba tuhaigire tubusa habu twahura ensaano niyo twikara nitulya ensaano hiyo tekusiisikara bwango nk'obuhunga obutasiire

Kintu kikuru muno kwoga buli kiro nooba noolinda omubiri gwawe muyonjo nooba otarukoboya kubi noorugamu akasu akarungi kandi nooyerinda n'obwomeezi bwawe kwikara oli kurungi muno

Abantu abaingi baruga omu byaro bagenda omu matauni kuserra emirimo n'okuhinduraho enyikara abantu abaingi bagamba tibagonza kwikara mu byaro bagonza kwija omu matauni baitu kandi n'ekyaro nambere wakuliire noosobora kubayo nookorra korraayo nookorraayo enkurakurana yaawe noinganaingana noogu owanyakugenzere omu kibuga okuserra kuba embeera enung

Omuzaire n'omuha amaani okugonza omwana we ogu n'okumweyiriza haihi kumwekambisa kukora emirimo ey'okumwikaza ateekaine atarukuguruka gurukiza

Enjura obu eba neegwa ekasanga ndi mu ka ndegya amaizi nyina durraamu yange ngiree ngiteeka aheeru agiibwamu amaizi agankozesa kucumbisa n'okunywa

Mu kicweka kyange abantu nibalima nibatunga ebisoro n'ebinyonyi nibasomesa abandi basaho nibajanjaba abandi baamakanika n'emirmo endi enyingi ei ntasobora kugamba nka marayo ei barukukora okutunga sente